Raha andeha hiasa ndraiky zah zao, raha hoentiko miaraka aminahy <hesitation> tômôbily bako voalôhagny avy ake karampagnondro, telefôgna, ôrdignatera, taratasy ampiasagna any ih.